"Mi waɗtaniino hakkille. Nden aɗe yahannoo sal espoor too. Aɗe heddii hen na?" <hesitation> ana wonnoo e hakkillo yiddeno lanndaade ma ɗum ɓooyi.